Subuni yatite mambo yanifoa saana, sabauni yamwimanye sabuni, yatite mambo yarifoa sana, yaani kwanza fana, fana usafishire kwanaza dah danyumba iyoiyo sabuni, vyombo, kaviri vichafu, koosafisha hiyohiyo sabuni, jotanga isabuni yatite mambo yarifoa sana, nana fana uu- domana ukohera hiyohiyo sabuni, <hesitation> ajavanga umwara vaukusa aka, inakana ndro na sabuni haki ya mungu wee sabuni kandra uchoinono koenae. Vandu vakivyachweae, vandu vakivachele ni sabuni hiyohiyo kimalikile ndronaivi hiyohiyo sabuni. Akini hiyo sabuni! Nisawa yatite maisha maisha matumizi yaa- yachweyae lakini, yematumizi yachoseye tuku ma, vangu malavu nakiboye sabuni munomatumizi yahiyo. Doma nachoye noikimalikile na hiyohiyo sabuni, akini sabuni? Aloo sabuni yatite amambo yamema sana, kwakweli, sabuni wase nau, naendrea kuvieiji maanisha eehe. Kuvera ni kabisa safi kabisa yaani kanauvila kabisa kwahiyo wolouwire na sabuni! Aka, amwaingozi yakweta vada laini kabisa. Hiyohiyo sabuni hiyohiyo, au nyumba yako maisha nikava kabisa safi, sabuni yodekirya. <hesitation> <hesitation> Ukaboirya chiri choosi, kwajili ya iyoo sabuni, wakariya vyomboo, kaane vyare vichafu, ukavyooya na iyoiyo sabuni vii- joo sabuni, vyombo bila sabuni sivireka, keera tukuu. Yaani asi- sivinika ata da viratu bila sabuni au na yii ngoo bilas sabuni. Silikera tuku, kuvere kwanza, jii ingo na maji vindo kuvaa, kira kintu chini choosi na maji ndo kuvaa, kuwahiyo subuni yaani yaboa saana ilinamatumizi yamema sana sabuni, fyaana uryeire kinutu fulani bila subuni siinileera tukuu faana uwiri kintu frani, bila sabuni yaselekera tuku, fana ooho! Woina njwele bila sabuni maisha njwele kuno nyuka jenda maisha yanadavunda. Ndojuka nenda yulitera yeru tara, umuviri yenye bila yaani sabuni yaani nyele utala vinasu nakawire iji itera, yaani yere utara vida akanimanishaufumie welwi, aka jikusina chinowoirwa mo, ngoisya muvilonda nata kabisa. Yaani bila sabuni, akini kanaoele ye sabuni, aka, ndoanini kanza kwanza! Nooufuma naulyo ndonyokela sabuni yee, najaavandu tulitola sabuni jejofua, uze sabuni siujesawa kali? Jamaa. Kuti sabuni yesawaa sutaifa, kuti sabuni sowaa sabuni jirifua vii, yaani jiji konowowera kwanza yaani ni safi kabisa yaani mvira konaona jofulila kazi ingoo ndo nunyukira. <hesitation> au koiri vyombo yaani safi kabisa. au kwatite najiri sabuni jee, jamuchu, <hesitation> jamuche je- je- jevini javekela kindouwi, jamuchu, jira ja sabuni ye- iyeiye yamuchwere jire akanajo ufulele najelejele jumo arijenyukela kwanza nifano, fwana aondokie ufwana uondoka kwanza nimunto kwa mutaili ufwane kila se- undoze unamkele tani mtaiki mtaikii. Amwanyukile boa sana, kohesabu nanii! Matumizi yachomema sana arume, sabuni yaboa sana, kwakweli.